आइसे त हाम्रा बारी घूमे के सोख बा मगर ई साल मे बेसी सूती न होला से ई साल मात्र दु चोटी घूमे गेली । एक चोटी मुस्ताङ एक चोटी इंडिया मुस्ताङ के घूमे गेल के समय जरहा के टाइम मे रहे ऊहएलगी सात दिन के । ट्रिप रहे मानो हमैके गेल राहली दसई ओरई सात दिन के ट्रिप रहे फर्स्ट दिन हमैके पोखरा गेली पोखरा मे दु नाइट भीतयाली । मज़ा से पोखरा घुमली उमली फेव लेक उके बाद पुंडीकोट उकेबाद महेंद्र गुफा मज़ा से घूम उम के दु दिन पोखरा मे उके बाद । दु दिन मुस्ताङ मे बिटेली मुस्ताङ मे मुस्ताङ के मरफा कागबेनी उके बाद जोमसों घुमली मुकटिनाथ के दर्शन कर्ली मज़ा से । उप्पार मुस्ताङ गेली उप्पार मुस्ताङ जाके एक दिन राहली दु दिन मुस्ताङ एक दिन उप्पार मुस्ताङ आ उके बाद रेतूरीनग होय खुना । फेन से पोखरा एक रात मज़ा से भीतयाली उके बाद बिहानी पहर मज़ा से हमैके काठमाडौं पग के अपना अपन घर गेली यातना दिन के ट्रिप रहे मज़ा से ।